Binu byebindu ebyanganza ingakolha obo isingathaghenda okwa mubiri ekye kiro kyaghe ekyirihumulha okwa mubiri nganzire kutsibu erilhangira ebisasani, nganzire kutsibu erighenda inakolha, inathibithathibithamu, kutse ekyabakethamu eri gyminga nganzire kutsibu erisoma ebitabu, nganzire kutsibu erilhebya kutse erilhangira omupira abandu kubakasatha ebyo bye bindu ebyangakiramunu erikolha namabya isangathayakolha okwa mubiri.